Sri Lanka? Chacho, pero qué paísis m'izis... de juru que tienin muchus pratus ricus, e, peru namás te pueu izil que comu está cerquina dela India, la su gastronomía está infrugenciada dela cozina del sul d'essi país... assinque es mu corrienti l'arrós con curri i tamién que gastan especiis i gustus intesus. Se gastan muchu el cocu arrallau o en lechi, i especiis comu la córcuma, el cominu i la canela. I essu es tolo que te pueu izil ara mesmu...